Ny fomba fandrahoako akoho ndraika tonga dia akoho gasy mihitsy manko ny anahy fa tsy hataoko poulet de chair. Dia volosoko ny akoho gasy dia tapatapahiko tsara dia alaiko ny raha anatiny iray manontolo ao dia sasàko tsara ny vatany vita tapatapaka igny dia arotsako anatiny vilany. Dia mangalaka sakarivo raika aho dia kikisako anatiny vilany miaraka amin'azy aho dia avelako mangotraka tsara. Masahina tsara elabe dia mangalaka alaiko roniny alaiko ranony izy dia vita ala ranony amin'izay dia magnano saosiny aho dia orohako ny vilany miaraka amin'ny menaka. Dia arotsakako akao ny akoho efa masaka igny igny akoho masaka igny dia hafangafangaroko ao dia asiako rano bitabitaka zay antonona anazy fotsiny dia avelako masamasaka kely ndraika mandeka dia apetrako amin'izay dia masaka izy dia bataiko. Dia zay!